Kara vignitry anô niniany, mbô tsara ndraiky vô, <hesitation> sode mbô nisy raha nataoko ndraiky nahavignitry anô? Kô misy anzengy volagno ai mba afahako miôva, <hesitation> na koa oe ko ô tsisy idirako ndraiky izy tsy magnino fô afaka tantarainô amina fogna.